مننه! ستاسې له ملاتړ او لارښوونې پرته به دا کار اسانه نه وای. موږ ټول هڅه وکړه چې ښه نتیجه ورکړو، او زه ویاړم چې د دې ټیم برخه یم. زه واقعاً په ډېره علاقه او شوق سره دا پروژه ترسره کوم، سره له دې چې بوختیاوې لرم. البته، ستاسو دوامداره ملاتړ موږ ته تل ډاډ او انرژي راکوي.